Tamin'ny tao roapolo sy sivanjato sy arivo, da nisy an'izao lehilahy nantsoa hoe Pierra zao. I Pierra io da tovolahy niteraky tamin'ny tanà kelikely tao frantsa tao. Da ny tena nampiavaky azy e i da tena tia resaky milona sy fiara manidina toy. Da nandany ny androm-piainany tamin'ny famakia boky. Tamin'ny tao roapolo sy sivanjato sy arivo io da nanomboky ny siho amin'izay ny fiara manidy. Da ny olo zany mbo nisalasala tamin'ny fahamendrehan'io fiara manidy io. Fa i Pierre kosa da nanapa-kevitsy i ho lasa pionera amin'ny bresaka fiara manidina io. Nandeha ny andro nandeha ny volà lafa tafarafara tatiky nampian'ny fianakaviany sy ny fiaraha-monina i satria hitandreo ho tena nahavita da afaka namorona ny fiara manidinany i.